Lⱥ jé re ýn jnⱥ köö tý í’ kiee ráa’ kiee’ xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá ika guó mý jáaá <noise> tá’ i tá’ i my dsa jún jiama náá’ re jï’ re nɇ jmí’ ‘née’ líi’ lajy tý íi’ kié’ xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá eka jmóo mý jáaá, kí mý jáaá tá’ xí iⱥⱥ i iⱥ úu’ra jmóo tá sýy juⱥⱥ’ jnⱥⱥ’dsa jmíi lⱥ, jmóo tá sýy, jmóo <noise> tá kiéé’ ú’u’, my ýý my öö kuyy kiee’ úú’, my ýý my tin mý café kiee’ úu’, la’ re lɇ jmoo dsa mý jáaá, jötu la’ re lɇ jö e jmáa’ mii i jmⱥ’ tá’ ko juó’ í la lɇ <noise> jmⱥⱥ ‘ñee i xé’n i la’ re lɇ jmⱥⱥ jia’ ela nún edse lii tá kiée’ kí la’ lɇ mý jáaá ajia’ ä’ xa kúu lakú lɇ renɇ la’ ba lɇ mý jáaá ejö tý í’ e jmóo dsa mý jáaá jötu jmóo kö’ jö, jmí’ ‘né’ líi’ jmóo eján ú’u´ e jmóo mý ñé kiee’ úu’, jmóo köö júu e ná’a’ óora ere kúu’ re ñíi’ tá’ ejmoo mý ñé ú’u’ tá’, a lⱥ jñíi kú’n tá’ ejö jmóo e dxǿ dsí jmóo ega jmá’ kojuó’ kú’un ‘nɇɇ’jia lɇ la kulɇ re nɇ, re nɇ my guá’n jmá’n kuu ba náa jööra ú’u´ná ere jmóo köö tá kiéera Lama e tá’n köö kö’ jö ejö bii my guá’n bá jmyy ere né ajiama lɇ la kú lɇ mý jáaá kí mý jáaá ro’ elii’ bá jmóo xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá mý jáaá ú my jmóo mó, my jmóo mý juée’ my jmóo my ján ú’ my ján ala juⱥ’ xa e ‘náa ala juⱥ’xa e íi dsí a la juⱥ’; a la juⱥ’ exa táa’ guoo týi ú’ e ján, talíi’ my ï’ mý é’ e jyn tú’ dsí talii’ e jyn dsí talii’ ejöba ejmóo xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá mý jáaá ú kiela’ lakú exa köö tü ia tⱥⱥ kié’ jan mý kö’ mý kuɇɇ ú’u’ köö mý kuɇɇ köö ka jïï, jö my köo ‘ñee jia’ kö’ jö ‘ñee ia tⱥⱥ kié’ ú’ kö’ jmíi’ n’née’ lii’ jmóo xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá mý jáaá ú’ kuro’ jmí’ jná ú erelí juó’ ere kiⱥⱥra kö’ lajy e jmóo tá’ í í ú, ere kiⱥⱥra jmⱥⱥ’ lɇ e liira míina e dx kuɇɇ ljé re ýn jnⱥ köö tý í’ kiee ráa’ kiee’ xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá ika guó mý jáaá tá’ i tá’ i my dsa jún jiama náá’ re jï’ re nɇ jmí’ ‘née’ líi’ lajy tý íi’ kié’ xí iⱥⱥ iⱥ úu’ rá eka jmóo mý jáaá, kí mý jáaá tá’ xí iⱥⱥ i iⱥ úu’ra jmóo tá sýy juⱥⱥ’ jnⱥⱥ’dsa jmíi lⱥ, jmóo tá sýy, jmóo tá kiéé’ ú’u’, my ýý my öö kuyy kiee’ úú’, my ýý my tin mý café kiee’ úu’, la’ re lɇ jmoo dsa mý jáaá, jötu la’ re lɇ jö e jmáa’ mii i dxǿ eka jmóo jötu reñira kö’ ú ela lɇ eka jmóo mý jáaá, ela’ e dxǿ re jmⱥⱥ ra ú jö úkuro’ ere lí juó ere ñíra ere lɇ lⱥ’ re né, kí ⱥ dxǿ kiee’ kí bíi líi eka jmóo tá’ xí iⱥⱥ iⱥ ú rá ú, lajy sún lɇ eka jmóo ú.